انا الحدت الي كنت حايب نشوفو في التاريخ هو يعني الكونسار تع بوب مارلي الكونسار اللخر تاعو انا مدابية وكان يعني- هداك هو الراق لكبير تاعي انا الحلم تاعي انو نحضر الكونسار تع بوب مارلي لانو ما- مسكين مات ودوكا منقدرش درك نحضر الكونسار تاعو لخر